Pakistan, boruakitu alumin <hesitation> awuap eem eem ah. Han boruak tehi araw eem eem ah. <hesitation> Krisel natan pohean atah ingaring lava. <hesitation> Nipuilai ngadpehi joan asalea zoala. <hesitation> In tunga han om tehi fen emo, esi emo. Hularvel tehan onlaw pehi joan <hesitation> haum rei te tak takto lava. In bua tepo hean, <hesitation> kei in bua zo hean kan tangal meze la. Alok lo eem eem trina. <hesitation> <hesitation> Tasik alawni hean. <hesitation> Awadli eem eem ah. <hesitation> Kor lum po. <hesitation> Kor lum patum vel tan hak rai trina. Tselok joan, kan lum zoalae trin lava. <hesitation> Avoin awadli eem eem trin bok ani. <hesitation>